Mbõ. Ékere, doźixumi, źiminimae kareŋ, źíñahulo ġatia, źíyie, źidus dozimami. Źímiñaeloom, nilamue, źilamue źiḃaan, nihane seeno, nigumbuġuhĩko, źiḃanirae niseeno. Íi monimuhãezuni. Miñahane seeno araelo aḃaan, nímbenisopue eźaeɭãbalĩ, nikunee aḃaan nixaśue níḃebamorsoo boahaŋumi ġáḃeelo: káhuye exondoe, vío, kúṗuko tú, níhuye mullamo, nímbe nikune. Źiḃaan, iiniġaɭo źimunimaŋ, nibahalue, nezuni muṗe, sã éduni, ilalo moźiñalomela. Imbuiniġaɭo źimaŋe, túĵur nilae niġarosu. Ãtuka móźinilieli, ezuno paske duninźeem, źifia moźixuemi nímoźileemeli. Móźinilieli muzuno. Źiḃaan nileḃu éyen édoṗ, niɭoḃuġo źiḃaane, nembenee ereŋ. Emeñareŋ muñadianimuzuni ṗoy ṗoy . Muḃayaśe, ékere ezuno. De- deduniem, áĵeloeĵelo, afiamaxuemi ambara húmunda tíi aźamaxoohe. Teneini ékere ebiamiihi, íɭebapuo, ékere ebiamiem. Amiñaevũu, óndineduu dúdoo faŋue egeresue néhuirae nisiseeno balaa aab ḃánee. Músimo amibahalue moṗe egeresue dóbubue dóñatehuilaro éduni sisee. Nímbiliimieḃi baźiebo síbandeemai, niśuos, niġarenie. Muzuno faŋ.